<noise> A- karaha kangourou zao zaigny, tsy haiko fô i raha haiko aminazy ndraiky izy <hesitation> biby agny Australie. De tsy aiko kôa sô atôny ino tongotranazy fô izy andeha zagny to nde mambokombokogno de zagny zaigny izy m- <hesitation> fômba fandihagnany. karaha anzay. Fô izy tsy de haiko m- <hesitation> mômba anazy e.